طفل كان يشتري لوالدته هدية عبارة عن وردة حمراء ما كان معه ثمنها فدفع للبائع الشي اللي يمتلكه علشان يحصل على هاي الوردة ترجاه علشان يعطيه هاي الوردة وراح أعطاها لوالدته، كان مشهد جداً معبر عن حب هذا الطفل لوالدته.